Esistinu dui tipi diversi di produzioni di lu zuccaru: unu utilizzannu li pianti chiamati Canni di Zuccaru e unu utilizzannu li pianti chiamati Barbabietuli di Zuccaru. Lu processu è macari diversu tra un tipu e l’autru. Ni li canni di zuccaru veni prima di tuttu abbruciata la canna e doppu pigghiatu lu zuccaru mentri li barbabietuli vennu macinati crudi e poi si ricava lu zuccaru. Successivamenti lu zuccaru veni filtratu e misu dintra li pacchi.